أيوة، التعليم مهم جدًا للمجتمع لأنه يرفع من مستوى الوعي، ويعزز الفكر النجدي، والتعليم يفتح الفرص، ويجلل من حالات الفجر، ويخلي الأفراد يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع، فكلما زاد التعليم، زادت التنمية، والازدهار، وأيضًا كلما زادت ثجافة المجتمعات بأهمية التعليم، زادت ثرواتهم.